D'solit cui ch'am piazu tantissim e che però a custu anche car al e ël pes, ad ezempi ël fritto misto, ël salmun opüra cuand völe fete fe la gratatin-a de tartufo ën sima a la pasta e cuindi <noise>